जमिन भितरि विभिन्न प्रकारका दुला बनाइबटे बस्या जनावर भुण्या इसा छन् पुइ, एकत भयो स्याल, स्यालले दुलो बनुन्छ, भित्र बसुन्छ, तसोई मुसा भया लुक्दाको लेखा प्रयोग गद्दान, स्याप भया <hesitation> इनको इनलाई फाइदा खासमाइ कि भुण्या पाछा इन जो अर्खा सिकारी हुनान तै बठे बच्चाकी लेखा, ठण्णो हुन्छ, घाम हुन्छ तै बठे बच्चाकी सहयोग गरुन्छ, नयाँ बच्चा जन्मुनाकी लेखा, आराम गद्दाकिलेखा सहयोग गरुन्छ, तसोई इनले आफ्ले लिया खान्याकुराहरु चाहि सुरक्षित गरिबटे लुकुनाकी लेखालै दुलानको प्रयोग गद्दान ।